<hesitation> ס'איז דא זייער א באנטש זאכן וואס קארעל ריף'ס קענען אויפטוהן, טוהן אויף פאר די וואסער, - זיי... געבן עסן און שעלטער פאר <hesitation> און און פלאץ ווי צו זיין פאר זייער אסאך פון די חיות פון וואסער <hesitation> זיי מאכן, זיי העלפן אלע די כוואליעס זאלן נישט איבערגיין, זאל-ן נישט פארפלייצן גארנישט, און נאך א באנטש זאכן.